ཐ་ པཀིསྟཱན་ཀེ་གྱལ་ཀཔ་ཀེ་ཁོར་ལེ་ཡང་ པཀིསྟཱན་གྱལ་ཀཔ་གེ་ནམ་ལྷ་ཀེ་ཁོར་ལེ་ཤུབ་ཆ་ན་དེ་ཐ་ཏོ་དེ་ ཨོན་ བཅུ་སྟོང་གཅིག་བཞི་གྲུ་བ་ དུགས་ཡོན་སྐོར་བཞགས་པ་ཡན་པོ་ལགས། དེ་ལེགས་ཨོ་ན་ཧུམ་པོ་དེ་ཁ་ཆེ་ཀེ་ པུ་ཇ་དུ་སེ་ ན་དེ་ བཅུ་ལྔ་ལྷག་ ཨོ་ན་དེ་ཧིམ་པོ་ པུ་ཇ་དུགས། དེ་ལེགས་བདེ་ ལུང་མ་ འདེ་ཁ་ཏམ་ཀབ་ཆང་ཀ་སེ་ན་དེ་ དྲུག་ལྷག་ ཁ་སཔ་ཁམ་ལེགས་འདེ་ཨོ་ན་ལོ་ ལུང་མ་ཀབ་ལྕན་དུགས་ དེ་སེ ཨོ་ན་དེ། གིན་ཁ་ལོ་ སེ་ ལབ་བསྟའ་ ཁ་ཏ་ཐན་ཤ་ཧ་པོ་བཧ་ དེ་ལེགས་ཡར་ཁ་ན་དེ་ཨོ་ན་དེ་ ལབ་མཐའ་རྒྱུས་ ཧ་པོབ་སཱ་ཤཱ་ཧ་པོ་བཱ།